E montre zany sa e montre sanany io manko mandeha pily eka sha izy aby daoly mandeha pile gn'ankamaroany mande pily da misy flèche karazany telo io na misy karazany roy io arakaraky: e farane be amin'azy igne manondro e lera igny zany lefa mihesiky igny da amizao lera zay amin'ny roa ambe folo, amiray, amiroy, kidikidy magnaraky an'igny amin'izay koa da manondro minitra a minute de farane pitiky la ohatry ka hoe misy igny e manondro e seconde, zay.